Oza ni ya shomotu koya, igyo yigye yeye ni gyo kpoko oyoye ko yalo, oza ni ya shamotu koya ni ikyi kyo na gyokpa ma, na zishi hi, na gyokpa ma, eno shishi ayaga yaga nu shishi iyagyo kpa ma tikpi hoki gyo kpa ma nahoza, nagwuta gye magbola ishi ni ojijiya yalo, gbojije ya yalo na gwutagy gneinye ya gbola yaminye gbashi kishi oya koyo ya, wa, iki ya bose gagaha ni, gbola oyiso oki ya kwoyi kase na gkwu ipu kiyi mebe ni yama, yama, yama yama yama ishini mwa oki ga gwu bagye ya gbola, ipu ishi ni igyo yigye fofu ipu ko minyo nye eza ni iya yani ma, iya gyokpa ma, iya gbola, iya moyi kasu se na kwu ipu ko iyi mebe ni gogo-gogo oza ni iya guge koya ishi ni igyo yigye yeye, gboko oyeye ya loni oma.